Ndeghe, haghire ndeghe taaina nyingi. Hangire ndeghe ta thakenyi na ndeghe ta kenyi. Ndeghe ta kenyi ni ghuku na mabata. Mira ndeghe ta thakenyi ni ndege tichiikaa kiphothakenyi na ndeghe ta thakenyi tighire muikalie hano tichi kano thakenyi. Mera ndeghe ikashigha iyagha kisungi chakwe ichiandaa kadukadu yagharambai ya dola ishashiya kwera kawira mmri, yaghara mbai yadola ishashiya kwera kawira mmri. Mira ikikwera, ikwere kawia mmri yaagha kithunguni. Yaghara kwiyo kwiyo na ikwera mmara na iyagha kithungi. Mera yamalia igha kithungi ikamimaalia iyagha kithungi, kithungi ni handu kichiwikia mabore. Ikamivika mabore yalalia mabore yaghira vana, ikamighira vana mae kendashigha kijo aendea vana, endapo mbwang'a ashea kijo aendea vana, mpaka vana vale. Vana vakamileha yafuma na vana vyakwe. Ikamghenda na vana vakwe ichika hewena kithungi kia, yaikaa kwiyoo mpaka ikishigha eivikahe. Yaanda ehe kokwishishigha mashashi nae kithungi kingi. Maana chigwea na kithungi cha kiyakyalo vena na kithungi kwiyo kwiyo nivike mabore kwiyo kwiyo niibare vana henaicho ikamibara vana ikamthame ithamie na vana vavo vaichi kashakwo kwishia vana va ndeghe lova Vakamileha naho vashigha mashashi khokho vaaghe kushinga kwio vaeendelei ighira na kukui othama mndu mandeighire. Vana vondo na vitun na mashashi vagha kitungu kwuo kwuo niombare andekicho ngereka kuo kuo. Mira kirindu ni kicha kithungi iya ikia ikya ira kithungi ikyo kimifirioshe. Ikamvara vana na kithungi kiya kikam kiya mana kho mfuma yahathama hengi hicho wehayahaya mmana nao ndeghe ikagharie ichi kabwie haya ethimaeneo bware bware naikyioyaagha haa eimaeneo ekindehanga hengi kuo kuo mpaka meikalia moshi. Henaicho nimekalia ndeghe ta thakanyi